طبعا اصدجائي بيوصفوني للاخرين اني شخص اني خدومة طيبة كريمة احب الناس كمان انا دايما ما احب آذي اي شخص لطيفة مع الجميع فاتوجع كدا كمان ممكن يوصفوني اني احب اجدم مساعدات للناس كلهم.